لامپ د برېښنا په وسيله رڼا ورکوي. کله چې د برېښنا جریان پيدا شي، تار په داخل کې تودېږي. دا تار تودوخه پيدا کوي او رڼا تولیدوي. ځینې لامپونه انرژي لږ کاروي لکه لېډ لامپونه. لامپونه باید په خوندي ډول ولګول شي.